mɛ ma un cira-ra yi fowɛ to karte zuwenu sin wabe na mu a vɛ cɛ karti finnu amu ani te dan a ho a prɛ awa sin wa te a o wa ɲu wa barada a yo be ho dan awa huwe wa te a ɲan vɛ wa karte